أحس إن أحسن وظيفة إني أكون فيها على أعلى مستوى، وهذا الكلام ما منه شك هي وظيفة الطبيب البشري، أحس إن الدكتور البشري وايد وظيفة مرموقة، وايد وظيفة عالية أحس إن أنا عندي الإمكانيات والقدرات إني أكون في هذي الوظيفة، وإني بأدي فيها بشكل ممتاز وما في شك في هذا الكلام.